Ányékéládá nyíén ádi ábód, ányénám nnémi nyié ébák kémi kpònò gwò, kémi kpónó ékámbá ágwó ákékpónó nkán nyién, ké mi kọm ágwó k’ùsùñ, kémi liọñọ that ké Áwasi ikpọñ ádé ánsikpón ikáná. Ádé étté mì ānké nnọko ñyién, ámi nkòp séyétáñ ádé, nnád ñsin k’idém nkámá nsáñá and ádé ikpọñ ikpọñ ánám ntọ ntémikáká, ékámbágwó ánálád nyién isin kérù siádé ntáhá, ányémáto ibémisò inọkọ ñyién mkpọ ibáná ùgwém ányém, ánám idem ámi ásọkọ. K’tié kémi ndọkọdọk, idém ámi ásọkọ, ámi mbá nté ētòkájén ákéliọñọké idém. Sésọñọ.